Pues este ra ni hor, bueno ra tiem ni rquiny ga gëtiaz ah, peus rnii ni, bueno za nii rnii za raba ra gix ah pues de seis a diez horas nany depende xina, bueno de xop a tzë hor va nii nia depende xiná ryw chance, gulá xina rcha cuerp’ah pes nú za raba giualmente rni raba pues xóp gy na mas que merlá ba, bueno conforme rywx zacku, val za ra bdo’h xi gá za ratyez rani per este za ná pur zy nú vez pur zy zeñ ah pues nú vez ratyeza tiop chon hor zy ni na bueno lo dóhgy zy ratiez’a vá per pues ni nýa per einty tchiryw chance’a pues rye ca ni de xop a tzë-tzë hor gy, chi nu chance einty chi nú zëny ah pues tchi dogy xy cos rohgyas gy ná xop hor gy tchi gulá lai tï gi ní ratiezá’h.